ارے یارو، ویتنام کا کُوِیزین بھی ایک دم زبردست اور ہیلتھی ہے۔ اب یہاں پہ فل فریش اور فلیور فل کومبو ملتا ہے آپ کو کھانے کے ساتھ۔ دیکھو یہاں پہ کھانا مچھلی، چاول اور نوڈل، اور ساتھ میں فریش ہربز پہ بیسڈ ہے۔ فو سنا ہوگا، یہاں ان کا فیمس نوڈل سوپ ہے بیف یا چکن کے ساتھ، اور آروما فل مست۔ ہربز اور اسپائسز کے پرفیکٹ مکس۔ اب اسٹریٹ فوڈ کا سین بھی ایک دم وائبرنٹ ہے۔ بان می سینڈوِچ، سپرنگ رولز، بن چا اور سناکس کا فل ویرائٹی، ایک دم کلر فل اور ٹیسٹی فِشے، سی فوڈ کا بھی سین سٹرونگ ہے۔ کیونکہ ریورز اور کوسٹل ایریاز کا ٹیسٹ فریش اور لائٹ ہوتا ہے۔ ڈیزرٹ کا سین بھی انٹرسٹنگ ہے۔ چی <hesitation> سوپ اور ٹراپیکل فروٹس کا کومبو فل ریفریشنگ ہے۔ مطلب ایسے ورڈز میں بولے تو، ویتنام کا کُوِیزین فریش، ہیلتھی اور فلیور فل ہے۔ نوڈل اور رائس کا مین رول، ہربز اور سی فوڈ کا فل ٹیسٹ، اور اسٹریٹ فوڈ کا فل مست فن۔ ایک دم فوڈ لوور کو پیراڈائز میاں۔